الروبوتات والذكاء الاصطناعي كطورو بشكل سيرع، ولكن كنظن أنه مزال بعاد على أنه يكونو قادرين باش يحسو، وفكرو بنفس الطريقة ديال الإنسان، وهادشي راجع لأسباب بيولوجية، حيت الإنسان <hesitation> كإنسان عندنا أجهزة عصبية <hesitation> معقدة، واللي قادرة تحس بالعواطف و الأحاسيس والتجارب،